Mwezi wa kwanza, wa pilu, wa tatu, wa nne, wa tano, wa situ, wa saba, wa nane, uwatiso, wakuma, wakumi na moja, wakumi na mbili